बांगला देश के मौसम मानसुन गर्मी और सर्दी हो खैचे। जिसे सावर धाका उपछेतर में रात में मौसम मुख्यरूप। से साफ रखैचे और धूंधला रहैचे चाक कृति और राजसाही। उपछेतर में गाजीपूर धाका उपछेतर में सुरुआत में। बच्छोड़े हो खैचे और मौसम धूंधला हो खैचे और खूला। उपछेतर में अदरता पचासी परतिसत हो खैचे और। मौनसुन में मौसम में भारे बरसात हो खैचे।